Ani ògòzè nì ɔ̀gɔ̀nì ɛnɛ́ɛ̀ kasa kɔ bìà bú be he fɛ maa à nàáa fà ya ikle yá ánìmo nàánɖe bàáa fa ya nì óoò. ùŋò ná jɔ̀ɔ̀, ùŋò àámi ìí jɔ, ɔwɔ náka ká ù mla ni kɔ yá ni màmáá. u ne fè ɔfɛ́, u na bàni iku àá miìnya ùtà ŋɔ̀ ɔ̀fɛ́ɛ̀, u na mi bàni iku màaké ú náa mì ya ɔ̀wɔ̀ nàánì bàlɛ́ lɔ. kasa ànàáa fɛà fɛà, úni kàɖi à fa bɔ̀ɔ kɔ áànɖe nàánìmo maa bú náa nɔni bulu àámi bù tà ŋɔ̀fɛ̀ɛ bulu àámi bù tè fè ɔfɛ́ɛ̀. bulu àámi bù tà bàní kíàmi ni kíami úni sú tè heàà. úni ɛnɛ́lɔ síã àámi ɛnɛ́ áni mòole búá ɛnɛ́ɛ̀ mɔku, mɔ́ɔ̀kú nányia àánɛ. ɔmi màa ɖàa trɛ́ɛ ámi maa <hesitation> ámùŋòɖèé ɔfɛ́ ɛɖi ówò be fè. u ne fè ɔfɛ́ u na bàni iku wèe ú ne ni ya ɔ̀mì nì ámìbàlɛ̀ lɔ úni waanì maa ìgbè màaké ɔmi fè heà maa íɖòbi baba ni áwá bàáá ze íɖòbi baba áwá bàáá ze úni ɔlilɛ nyòo ówo ku sú maa ùni úni nyì aní bù nìmì nàáɖa ni ówó ba fíɔlɛ. ówò nìɖòbi màa sò. Ogo ámi ɔlilɛ nyòoówó ílɔ̀ku sú maa ni màámi ni kéɖè, màámi ni kéɖè úni sú ígbɔ ɔmi fà nàányi awu ú ná ɖi iku maké nyaà mlɛɛ, íɖòbi lánì baba le wèeè. <hesitation> bàáa ya kòkòkò ikle éɖi à nàáa ɖò ása à nàáa mù, ása à nàáa he à nàáa mù ɔkúnányia gbàa, ása à nàáa he íɖièle nàáa yìlèwɛ. kàɖi àá so elí kòlè ɔwɔ fè he yɔ ɔ̀ŋlɔ kem ù ɖàá ŋɔ ɔ̀fɛ̀, kem u na bù ónyò kìmàɖu búá plémú ɖìi iku ma à náa bù ɔwɔ náka nàáa, ìgbè màa ɔwɔ fò dò aɖu wulé ása à nàáa mù. úni sú kaɖi ówò òó kɛ fé hèe, úni mla ni kó yá bá lɔ̀ku ɛ́ɛɖí màámi na mi bàni ìnyalíi u na mi bàni ìnyalíi ú náa mì nàányi é màa mì nàányi ú náa ya bégù lɔɔwɛ bégù bàáa ŋà so ɔ̀lɛ̀ɛ, úni iku ma nyo ìnùkpo ówò tà fíà zóɖi ɖálɔ̀ɔ. ígbɔ ɔwɔ kɛ̀ úni à nàá kɛ fè he fùú úni à nàá kɛ sòo úfù àmù èle úni sú ù mla ni kó zá ya iku màawu. kó zá ya nũɛ̃ɛ̃ ása akɛ fa nàányi ɔkuɖìi gbo.